Kiyimlarni iliq suvga solib va biroz sovun yoki yuvish vositasini qo'shib. Kiyimlarni ehtiyotkorlik bilan ishqalab yuvib, so'ngra suvda yaxshilab chayiladi va quritishga osib qo'yiladi.